באלניסבה לזראעה ו אלחאדאיק אני כיקולו ענדי ד’יק דיאל אלחבקה, זעמה דיפלונט כנזרעום וכיסדקו על ידי, וולקין אלמשכ’ל מאענדיש אלווַקְת חית ד’אק שיי כיבג’י אלאהת’מאם וכיבג’י אלווַקְת ו ח’סכ תע’טילו אלווַקְת דיאלו ו קטדי דאוויה אם כאן מאריד וואחד עמ’רו כתסו קאיינאת חייה סובחאן אללה אלעזים.